Ɗatal defude daga leydi Eciya mbelelaay ɗum an kañnjo woni, noon no ɓe sa'irta kujeeji maɓɓe, noon no ɓe gaɗirta tempura, no ɓe gaɗirta suushi maɓɓe, nden mboo e korea mbibik mbabik, nden e defuuji ndenno kala ɗateeji ɓe.